اكتر رياضة ممكن تحتاج قوة بدنية ممكن رياضة رفع الأثقال لان هيحتاجوا يشيلوا حاجات تقيلة جدا و الرياضة اللي مبتحتاجش قوة بدنية ممكن اليوجا او المشي